Edhe pse bimët ngë gjegënj dhëúr në senx njërí, ato rrëspëndonjën ndaj stimujve të jashtëm. Mund të komunikojnë ndërmjet tyre edhe të dërgojnë sinjale biokimike në rrësposta të kërcënimeve, si sulmet e insekteve o dëme nga mjedisi.